Wonn akhan tunen ishii woinn babatheni wonn akhii ghughurdha yaani babaghiafaa wonn ulfathu wonn akhanathan ghureni bathenini ishin wontun bayaa hingethi sunn kutoka berre fulania futhee paka bere fulani hii ghethinin dhub ishin wontanaf akhan choleaa dhib yethee wonn akhana tun dhansaaa wonn ulfathu siraah khabdhii